gott kvöld og velkomin í kiljuna við ætlum að fjalla um á eftir bók eftir heimspekinginn bók sem

íslenska þýðingu á þessari bók við ætlum að fara á Litla Hraun og Stóra Hraun en þetta er hjá Eldborg á Mýrum við Löngufjörur á Stóra Hrauni var séra Árni sem Þórbergur skrifaði um á Litla Hrauni var Ásta Sigurðardóttir hljóp þar um berfætt í grasi rithöfundurinn fáum Börk Gunnarsson hingað með nýja skáldsögu og svo eru það sagt fjölbreyttur þáttur en þau eru hjá mér Sunna Dís Másdóttir og Þorgeir Tryggvason byrjum á þessum furðulega höfundi

slógu nú hérna í gegn fyrir tveimur árum undan þetta er sjálfsævisaga ég verð nú segja með Kim það eru ekki margir höfundar honum fremri á Norðurlöndunum um þessar mundir og hann er eiginlega bara dálítið sjení þessi gæi hann er það þegar þegar menn skrifa sjálfsævisögu er náttúrulega

er vægast sagt ofboðsleg eiginlega frá frá fyrstu tíð bókin byrjar á því að hann stingur af frá frá móður sinni í

í Norður Noregi og flyst til föður síns í í Kaupmannahöfn og upphefst þá mikil saga af misnotkun og mjög svo sérkennilegu fjölskyldulífi síðan gerist hann hjúkrunarfræðingur og fer til Grænlands og verður fullkomlega heillaður af því samfélagi og svona einsetur sér að hverfa inn í það með misjöfnum árangri og miklum harmkvælum á köflum þannig að hann hefur þessa miklu miklu sögu að vinna úr svo vinnur hann úr henni á algjörlega magnaðan hátt þetta er

nánast eins og lesa

verður að segjast eins og er

rosalega á óvart manni finnst einmitt eins og þú ert að segja hvernig hann lýsir hlutunum manni finnst við lesturinn að þetta eina leiðin sem er hægt að fara til að segja þessa sögu það er það er svo rosalega margt þarna og dramatískt og ef hann hefði farið út í einhverjar fjálglegri lýsingar þá veit ég ekki hvort bókin hefði virkað en maður fylgir honum algjörlega í þessu og

hann rammar þetta svolítið inn með

bókin hefst einmitt þarna þar sem hann er að flýja frá þessu litla þorpi í Noregi og kemur til Kaupmannahafnar og flytur inn til föður síns sem hann þekkir í rauninni óskaplega lítið það er ofbeldissamband þar sem pabbi hans brýtur á honum ég held að sú lýsing á þeirra sambandi og þessu broti sem hann lýsir svona

hún er einhver sú mest sláandi sem ég hef lesið held ég lýsing á kynferðisofbeldi af því hann hefur þetta sjónarhorn

mjög hlutlægt en hann hann veigrar sér samt aldrei við að flækja hlutina líka pabbinn verður flókinn og áhugaverð persóna þrátt fyrir

ógeðið og óþægindin og honum tekst það með svo margt og eins bara aðstæður á Grænlandi

aldrei vera sjónarhorn Danans sem er þangað kominn og er að segja okkur frá einhverju ótrúlega framandi samfélagi hann einhvern veginn alveg sýgur það í sig og er í rauninni miklu meira landflótta í Danmörku en á

í þessari bók eins og

gera hluti á sínum forsendum og fara eigin leiðir í gegnum allar hremmingarnar bara alveg frá því að hann er kominn til Kaupmannahafnar ég man ekki hvað hann er gamall bara unglingur unglingur unglingur með fimmtíu kall í vasanum sem hann kaupir fyrir pylsu og á þar af leiðandi ekkert ratar ekki heim til föður síns og labbar þangað til hann finnur götuna hvernig hann fer í gegnum þetta undarlega líf sitt grænlensku samfélagi

að hann sé einn af fáum mönnum sem kunni bæði austur grænlensku og vestur grænlensku

verður mjög grænlenskur og

nafnið á bókinni segir manni það líka

orð sem þýðir

en hefur svona undirtón af einhvers konar fyrirlitningu gagnvart þeim sem einmitt reyna að verða Grænlendingar og þessar lýsingar á Grænlandi eru

rosalegar stórkostlegar eins og eins og landslagið allt

vera í þessari stöðu að vera hjúkrunarfræðingur einn í einhverju smáþorpi og þurfa í rauninni að ganga í öll störf sko

og vera að glíma við hann er að takast á daglega við afleiðingar fagmennsku og einmitt þessari hlutlægni

þetta eru magnaðar lýsingar mér fannst mér fannst hún örlítið dala eftir í þessa lyfjaneyslu og það kemur svolítið langur kafli af dópi og og konum sem renna svolítið saman í eina þar finnst mér að hann hefði mátt skálda

þetta er feikilega sterk bók virkilega maður mælir sterklega með henni alveg svo er hérna klassísk bók í þýðingu Atla Magnússonar Atli Magnússon

hefur þýtt bækur þessi er þýdd af Jóni Halli Magnússyni sem þýddi líka spámennina í Botnleysufirði það verður að taka það fram já og mjög vel hann hefur þýtt mikið af klassíkum bókum Atli Magnússon og gert það geysilega vel

ég las hana fyrir svolitlu síðan á ensku og hún er er svolítið að breyta

og hvernig hún flæðir á milli persóna og innra tal svona og samræður fléttast saman og verða maður fylgir henni alveg ramminn er þessi ytri tími er einn nítján hundruð tuttugu og fjögur í lífi

um kvöldið

að kaupa blómin og það er verið að fægja silfrið fær maður að flæða með henni aftur í tímann og svo fer hún út í göngu

yfirlitsmynd í bíómynd með fallegri tónlist að sjónarhornið flakkar á milli persóna hin kannski stærsta persónan er

fyrst og fremst finnst mér unun að lesa þennan

hvernig henni tekst að leiða mann áfram með þessum hætti án þess maður týni sér nokkurn tímann ég hafði aldrei lesið neitt eftir hana ég hafði lesið Albee og var búinn hinu versta að þetta væri einhver

en ég tek undir það að þetta er

þetta er bara ekkert vandamál og þetta er ofboðslega flottur skáldskapur maður einmitt fylgir eftir öllu þessu fólki fær þessa þrívíðu djúpu mynd af þessu samfélagi hvernig það svona lokar leiðum fyrir þér smám saman

þangað til ekkert er eftir og alveg örugglega ekki það sem það sem þig dreymdi einhvern tímann um og þú færð líka mynd af því sem þig dreymdi um

þó þetta sé auðvitað horfinn heimur þannig séð heimur yfirstéttarfólks Bretlands á fyrri hluta tuttugustu aldar þá er þetta líka mynd af

fólki að takast á við aðstæður sem það ræður ekki við og og hélt að það mundi kannski aldrei þurfa að

líta á það sem sjálfsagðan hlut allt einu eru þeir farnir að hafa hræðileg áhrif

áfram alveg út í hið óendanlega

miklu betra hvað hét aftur þátturinn

ég er svo gamall nei

gaman að hafa ykkur hérna við sjáumst fljótt aftur nú ætlum við að fjalla aðeins um merka bók

eftir bandaríska heimspekinginn rithöfundinn Henry David

af hverju eruð þið að þýða þessa bók Walden var að læra í háskóla var svo heppin að þá kom Walter Harding hér sá sem er hann kom til Íslands og talaði um hann endaði á því að skrifa b a ritgerðina mína um áhrif hans á Gandhi og Martin Luther King þessi bók er búin að fylgja mér alla ævi

í ljós seinna hvernig það skeði að þýða hana þá fann ég að ég hafði einhvern veginn búið með henni alla ævi allt í mínu umhverfi var þessi hugsun hans svo við höfum verið förunautar eiginlega alltaf en hvað er svona merkilegt við þessa bók hver er hver er svona kjarninn í henni þetta er til dæmis álitinn einhver flottasti Bandaríkjanna hann er mikið lesinn fyrir það náttúruverndarsinnar líta mjög til hans og svo eru þessi pólitísku áhrif hans á menn eins og fyrst Gandhi og svo Luther King og svo víða um heim þetta lenti jafnvel á torgi hins

himneska friðar stúdentarnir þekktu þessa borgaralegu óhlýðni sem er aðeins minnst á líka í

þennan fræga kofa sinn hann sest þar að og eins og hann sagði seinna ég vildi fá að sjá vorið koma en í raun og veru er

fer þarna til þess að vera einn hann var mikill sérvitringur en hann hefur sterka tilfinningu fyrir þessu hvað er frjáls hugi þú átt ekki að lúta röngum lögum þér ber í raun og veru siðferðileg skylda til að brjóta lögin

þau eru röng ef þau eru óréttlát en í þessari bók leggst hann í þessa

náttúruskoðun sest að úti í skógi og er með náttúrunni maður þarf að hafa í huga að þó

þetta sé Harvard genginn maður þá er þetta ekki svona

og hann þekkir mjög vel til til dæmis hann fær lánaða exi til þess að kljúfa við og fella við í húsið sitt og hann kunni að fara með exi hann kunni til verka það er kannski sem er einkenni á þessum nítjándu aldar

að þetta er svona praktískara fólk fólk heldur en margir

þýsku og svona sem að þrá þetta afturhvarf til náttúrunnar já hann kunni að

fugla og allt þetta og svo meðan hann er þarna þá smám saman hverfur þessi vilji hans til þess að drepa dýr það er mjög fallegt að fylgjast með því þetta er maður sem bæði kunni sitt fag en svo eru þetta svona fagurbókmenntir þessi undarlega blanda hann fer að rækta baunirnar sínar og blandar í það alls slags heimspeki og skemmtilegri hann leitar í sarp hjá Rómverjum fornum sem að á þeim tíma höfðu búgarða í raun og veru til að standa undir sínum sínum lífsstíl og skrifuðu

um hvernig þú átt að búa svolítið eins og Björn í Sauðlauksdal gerir fyrir Íslendinga en hvernig talar bókin til okkar samtíma ég held að þetta sé galdurinn hjá

að leita að

þeim grundvallaratriðum hvað erum við að gera hérna hvað þurfum við til að lifa hvað þurfum við af húsnæði hvað hverjar eru þarfir okkar og líka varðandi menntun og annað þetta er spurning sem er ekki búið að svara ennþá þannig að hann er

eða alltaf í núinu eins og þau segja hvað þetta varðar en hann er líka maður sem talar mjög ákveðið gegn hjarðhegðun

núna eins og þegar safnað er öllum upplýsingum og við fáum sendar í tölvunni auglýsingar á því sem stórfyrirtækin eindregið andvígur að maður láti undan hjörðinni mér finnst einmitt núna þegar við erum að reyna að komast

undan þessu fargi við erum búin að fatta hvernig búið er að plata okkur og hvernig þörfin er búin til og

þá þurfum við einhvern vegvísi svona til að komast til baka þar finnst mér hann koma inn og hjálpa til

þetta er heil

fyrst til tals hér á Íslandi almennilega í búsáhaldabyltingunni og þá þýddi ég eða átti hana nokkurn veginn þýdda borgaralega óhlýðni og þá kom hún út þá var þetta hugtak í á flug borgaraleg óhlýðni mér fannst við skulum fara upp að Elliðavatni til

Lilju Sigurðardóttur sem þar býr og heyra hverjar eru uppáhaldsbækur hennar það er erfitt að velja ég labbaði meðfram bókaskápnum og greip eitthvað

sem hefur hefur glatt mig sérstaklega eða haft einhver áhrif á mig ég byrja á

erfði mikið af svona þess vegna er ég með þessar tvær hérna hérna er ævisagan hans líka af því að það er alltaf svo gaman að lesa og spá í ævina hans í samhengi við bækurnar vegna þess að hann átti svo ótrúlega skrýtna ævi og var alinn upp sem stelpa fyrstu árin af því að mömmu hans mömmu hans dreymdi um að eiga tvíbura þannig að

Adams Stories og þetta sem er byggt á hans svona

en þessi er auðvitað uppáhalds klukkan kallar síðan ætla ég að taka þessa hér þetta er bók eftir mömmu og pabba þótt bókin sjálf kannski hafi ekki

þannig séð einhver mótandi áhrif á

í þessari bók svo finnst mér stundum gaman að opna hana og og kíkja í já þarna er mynd af

og þau segja svo skemmtilega frá þetta er byggt á blaðagreinum sem þau skrifuðu alltaf heim í Þjóðviljann

hérna er farið í gegnum alls konar sögulegt og eitthvað af ævintýrum okkar þegar við bjuggum í Mexíkó suður amerískar bækur eru náttúrulega einhvern veginn mjög ríkur partur af mínum

mínum

er í uppáhaldi þessi bók er alveg ótrúlega mögnuð það sem er með hana er að

einhvern veginn skilja upp á nýtt svo margt í sögunni varðandi þrælahaldið sykurplantekrurnar og allt þetta sem mótar þessa álfu og Karabíska hafið svo frábær bók ef einhver á eftir að lesa hana þá mæli ég með svo er ég svo skringilega mikill pervert að mér finnst ég skrifa leikrit líka og svo sem alveg sjálfsagt að þýða Shakespeare aftur fyrir svið á einhverju léttara máli en mér finnst unaður að lesa margt af þessu svo eru tvær í einu

ég náttúrulega las Birgittu þegar ég var krakki spændi í gegnum bækurnar hennar og það hafði ákveðin áhrif á mig bara að íslensk kona væri að skrifa svona bækur um glæpalýð og frumkvöðull líka

af því hún er svo mikil stjarna í útlöndum og og hefur verið mjög góð við mig og hjálpað mér mikið þessi er skemmtileg þetta er bók sem ég komst í þegar ég var ung kona þetta er

við hana er að þetta er klám nema á svona kvenlægum forsendum svolítið þetta er

sensjúalismi og París millistríðsáranna það er einhver rómantískur blær yfir þessu sem gerir svona andrúmsloft þannig að manni líður betur með að vera að lesa klám hvað erum við með meira já z ástarsaga eftir

Vigdísi Vigdís er einn af mínum uppáhalds íslensku höfundum hún er þessi bók hafði mikil áhrif á mig af því

þetta var eiginlega fyrsta íslenska bókin sem ég las sem fjallaði um

sem fylgir því þannig að þessi er alltaf uppáhalds hér er Börkur Gunnarsson blessaður Börkur þú ert að gefa út skáldsögu þetta þau heitir bókin en en sögurnar heita hann þeir og hún segðu mér aðeins frá þessu hvað ertu að skrifa sögurnar eru í raun ótengdar en þær eru allar með sama þema sem svona

vinnusemin sem var sterkari í eldri kynslóðinni heldur en þeirri yngri og þær eru þær eru verða einhvers konar listaverk ég tek í fyrstu sögunni fyrir

sjómennsku og í þriðju sögu er það

ég er að vinna með þetta án þess að vera með einhvern boðskap bara vinna með mína upplifun af því hvernig vinnusemin getur farið svolítið út í öfgar

hún var kláruð nítjánda júní einmitt af því það kemur engin engin kona fram í henni

að reyna að tengjast öðru fólki gengur illa því

kann það ekki það kann bara að vinna og þræla og og á börn en ekki í neinum tengslum við þau en vill það kannski vill sýna ást sína en kann það

talin dyggð á Íslandi vinnusemi algjörlega ég ólst upp í þessu þess vegna

ég held að ansi margir af minni kynslóð hafi alist upp í þessu þetta var bara dyggð og menn skömmuðust sín ef

fóru ekki að vinna og voru ekki að vinna allan sólarhringinn nú er verið að tala um sex tíma vinnudag hvað og auðvitað frábært að fólk sé ekki að vinna allan sólarhringinn en svo spurning hvort að sex

eða fjórir tímar sé nóg á dag eða átta eða tíu að minnsta kosti ekki

tólf til fjórtán eins og maður ólst upp við

maður skammaðist sín fyrir að horfa á sjónvarpið

þegar pabbi kom heim úr vinnunni fór hann að vinna heima líka það var bara þannig mamma vann líka hún var meira að sinna okkur

og í aðeins minni vinnu af því hún þurfti alltaf að passa upp á okkur

þú skrifar og gefur út en þú ert líka borgarfulltrúi varaborgarfulltrúi og ert í borgarstjórn núna já er fyrsti varaborgarfulltrúi og sit þess vegna marga borgarstjórnarfundi það er fróðlegt og ég hef gaman af því að flakka bæði um heiminn og milli starfa ég hef yfirleitt ekki verið í sama geiranum nema svona fimm til sex ár hverju sinni þess vegna er búið að vera mjög gaman að fara þarna inn en ég efast um að ég vera áfram búinn að fá nóg af því já þetta er skemmtilegt eins og flest önnur störf en ekki eitthvað sem maður vill gera að framtíðarstarfi ég held að pólitík sé frekar svona ekki ógeðsleg en svona óþægilegt starf og mann langar ekki til að sinna því og eiga einhverja

að menn eru alltaf að lenda í einhverjum rosalega há laun til að venjulegt fólk velti því fyrir sér held ég börkur þakka þér fyrir þau er bókin þín við ætlum að fara vestur á Snæfellsnes eða þetta er eiginlega á Mýrum mörkum Snæfellsness og mýra þar sem bjuggu annars vegar Ásta Sigurðardóttir á Litla Hrauni og séra Árni á Stóra Hrauni takið svo eftir í lokin þar eru tveir horfnir sem ná sér alveg rosalega á strik hér á Stóra Hrauni bjó séra Árni Þórarinsson einhver furðulegasta og merkilegasta ævisaga sem hefur komið út á Íslandi er ævi séra Árna eftir Þórberg Þórðarson hún kom út í sex bindum á árunum eftir stríð bækurnar heita fagurt mannlíf í sálarháska hjá vondu fólki á Snæfellsnesi með

það má segja að þeir hafi verið Árni var mikill

af gríðarlegri

að hann hafi nefnt fjögur þúsund nöfn í bókinni hann mundi ótrúlegustu hluti en margt var reyndar í stíl

að þar hefði maður á Íslandi hitt þann Þórbergur skrásetti öll skringilegheitin og

af mikilli nákvæmni og það er sagt að hann hafi meira að segja orðið eins og séra Árni í hátt tveimur áratugum síðar hermdi hann eftir Árna í sjónvarpinu eins og frægt varð já dálítið einkennilegt vinur þegar að draugar gera

Baldvin þarna smiður hann sleit upp allar kýrnar af básnum þegar frændi hans kom í heimsókn til mín Árni ólst upp við kröpp kjör en var komið til mennta í lærða skólanum hann var bekkjarbróðir Einars Benediktssonar og náði

hjá Jóni Sigurðssyni sem hann sagði ægilegan mann að gáfum og viti komið þér sælir góði minn var kveðja Jóns til

en endaði uppi sem prestur í lítilli sókn því fer fjarri að hann beri öllum vel söguna enda heitir eitt bindið í ævisögu hans hjá vondu fólki ég hef svo mikla óbeit á mannlífinu að ég er oft að hugsa um það hvað skepnurnar gætu um okkur sagt ef þær hefðu pappír og penna það voru heldur ekki allir sáttir við sögur séra Árna annar sagnamaður af Snæfellsnesi skömmu síðar bók með frásögnum af Nesinu sem hann kallaði með góðu fólki það sem hefur lifað lengst með þjóðinni úr sögu séra Árna er þórðargleðin við könnumst víst öll við hana í einhverri mynd Þórður hét maður og bjó á bæ nokkrum í prestakalli mínu einn dag á slætti

kom hann út á engjar til fólks síns og fékk þá engu orði upp komið fyrir hlátri

nú er það skemmtilegt hjá þeim

ekki þornað af strái í allt sumar þar fyrir norðan öll hey

niður enginn baggi kominn í hlöðu og nú kominn

hann í mann sem hann stóð hjá og segir ískrandi skratti væri nú gaman að sjá hvernig þeir taka sig út núna greyin

þetta hugarfar sem gleðst yfir óförum manna kalla Danir en síðan ég heyrði söguna af Þórði bónda í prestakalli mínu hef ég nefnt þennan hugsunarhátt þórðargleði og þann mann sem kætist yfir því er öðrum gengur illa en mikil fádæma

hér á þessum undurfagra stað sem kallast Litla Hraun ólst upp Ásta Sigurðardóttur rithöfundar bærinn stendur enn þetta er hafi farið í skyndi

bjó Ásta til fjórtán ára aldurs faðir hennar Sigurður Jónsson var á frekar lélegri jörð unglingur var Ásta send til Reykjavíkur til að ganga í skóla aðventista við þekkjum Ástu sem

þannig birtist hún á ljósmyndunum frægu eftir

gekk hér berfætt um tún og engi og mýrar og gat skrifað af frábærri næmni um íslenska náttúru eins og í bókinni Ísland í máli og myndum frá nítján hundruð sextíu og eitt nú er band á jökulinn hann gengur inn yfir sig það hann gengur inn yfir sig og allt vissi þetta á illt ég veit varla hvað verst var þó voru beltin böndin og

það var nokkuð sjaldgæft að jökullinn væri alheiður svo að það var heldur ekki góðs viti þá var hann skafinn

á kvöldin og gáfu sér loksins tíma til þess gagntók við skulum nefna sérkennilegan náunga sem á að hafa búið á þessum slóðum hér teygja sig Löngufjörur og geta verið býsna varasamar skáldskapur hans þykir

aðdáendur ein frægasta sagan af Tobba er þegar hann á að hafa vísað fólki veg hérna um fjörurnar með þessu kvæði veit ég víst hvar vaðið er vil þó ekki undan svarta bakkanum ferðalangarnir munu hafa farið þar yfir en það var ófært og þeir drukknuðu allir

og